ए मोरोक्को कोथ मोइ इम र त न दनु मोरोक्कोत् केनकुअ हेरि है, बतर् है, मोइ तु एति ऐअ कि कोइ हेरि। मोर् लप्तोप दुलिअ किन सैकेने कम्, बकि एगु बेसिके कोबनरु मोरोक्कोत् केनकुअ है, तत् वेअथेर् तु बेलक् बेलक् तैपो थके। त अबिस्व जुन्दु पुर्ब दिख तत् हेरि है, मने सप्त् मेने सेम् होइ जैत्, एक्कि गरमु होइ, थन्दौ होइ, अबिस्व थुकनु थके। अरु मोरोक्को धेरि, सहर देसेर्त् असे, ह सहर देसेर्त्, सहर देसेर्त् थक करने दिनो तुतु बप्रे बोहुते गरम्। सहर देसेर्त् अमि जनो जे ओने ओफ् थे हेरि हो, कि कोइ सबत् के गरम् देसेर्त् होइ, सहर देसेर्त्, खनरु सबत् के दन्गर् देसेर्त् होइ।